<hesitation> me le soo inu angba atno la ugbu me so inu angbatno la ugbuhi me dzu moa odne me moanwye me laa asheme nga gi bi dzu gi dzu nga gi eta oka gi fuulu <hesitation> kama uri gi gi fuulu gi tsi angbon ahobren iyi engla <hesitation> chronicles nga dala lu ada gi eka ba david kpo kaka moarewhi asi ebre si da moarewhi ahogbren alu ha naa <hesitation> david alu ayan gria kaba <hesitation> awo lo chuku da aa nze <hesitation> akuulu ahogbren anze odne ahgbren si zga nga ahoghren lule me <hesitation> david nwo nwo wo arewhi ta nze odne he mboo laa ahagbren lu amma mi ngi anugen bma lo shin awo yi ada samson la imuyen mi asamson ngi aya "e" <hesitation> akuulu he lo ya zga nga samso nze kakura gi go a david alu egba kala <hesitation> asanson awo areuhi la ba dzu nga ba naa odne he lo abi odna abi yakpla eebre ba si sa dria nga asamson azu moarewhi ba isrealites nga aa ta ebre damo aga ma <hesitation> nzi athuulu are aa mbo asi abgo ha da. Ahyen nga moa mze akuluhe eka lo ran gre ngu gi zgi ami lo nga omba fu ehwo me zhin ayi wo la otama ko ayi wo la ema ba klo lu sukun tama nganga chuku gi e ka gi hyen ekpi <hesitation> gi hyen mu nye otama ma ashe me nga alu ma la wo dzi ba moanyen mo mvo ahyen onyenye kala gi moadama gi lo ra gre ba moanbuyen hyen nga le chuku da ma hyen <hesitation> turi nga mo hyen owlama isi moadimo nga maa gi zgi ame lo nga anwyenbi aba oha ahuon kanan aa luulu anwyen lo fuulu adzadzi aka ba oghwo go ba gi go akpa ba gi tsi la thogbren si okabmye sid gi ahogbren kuma tsa gi kabmye ta mama nganga nga afuulu mi lo nga ama ba fu nga me da anan mo ulu ba amabgo mi lo atu omba ba aa akhwo nga gi zgi zgi fua nga e baba kpno ovre nga gi e be zgami zgami nga si e e me ba nglo mohuwyen he lo gi nglo moanwyen he ho ba gi so gi nglo moanwyen he lo nga moa nwyeh he agree yi sin awolgi awhi woigi nga maa woo ama emgla mo ba mo ayi mo wu ama engla ba mo yi mee sko moanwyen he lo machine gre ete aba ngla awo ma nga me ba be sku ana ba aa kpokhwo ma nga sko aan si gre anwn gre ye sko aan gre ye gile eba atmo ga aan kpo atmo ebe mo bzu ma kasbu endehu Me sa zai ame <hesitation> se gre gbuma igbu gi are edzu <hesitation> preecipal gi bzugi aa faaga wu gi eka ba gi ye otmo fa aga wi gi nga gi dzu kpokpopo gizgi ma gi ba ka moamwye ba mo hwo line adzu nga aa la egba kada moawyen lu egba ka mounwyen nga gre ako gi gre ako angba a fote daidai ba bidgyin nga me sko akpa me dun ombami lo shiwe me wo la onyenye ba e nye kala mounwyen me ko lo nga me hre ako moayen nga me yyen onyenye kala moanuyen me nye moanwyen <hesitation> lo ka <hesitation> apolination gi gre nye mo aka baa ayakpla ba mo moarewhi ba ebi akla <hesitation> moarewhi ba mo laa ri a ma ala ta kama mai sama agmu kokuma arewhin ahyen agbor ezba me ri ahe sko lo sa taa mi so gi ba nye engla har ba gbu anbaa okpo ba ndigyin a hgba khpo ba ndigyin mi lo go ba zgi ebrreak ba riori abreak mi lo ma kpo imiti ekhpetra ama gi zgi ebreak mi lo gi soo ma nga gi gree kpo imiti ekhpetra nga gi gre ako gi gre ako lo nga me sukun se e me gre gre e nye moan wye ta ma nganga gi si zgi ma si gbu ebreak ba oha break mi lo gi li zi ma angba okhpoha la la la imiti e miti e oooo okhpetra dadai imi lo si kpo imiti oklpo netno. Asha gi ma bzu lo ma short break kenan thpo miti oklpo etno moanwye wa ogbga nga mo sukun aba eshyen nga gi wa engla lo gi dzu ma gi ka moandakhpo gi zgi <hesitation> area office moba mo ba dza ma kalagi nga mo baa mbli akpapka gi aka gre akpa otmo gi kpo mo mbli lo ka duka nga toh la me laa otmo me kpo ya lo wo dzu dzi nga ma dame gre ako me gre yi dzu gi gre yi dzu engla mi lo ma dzu kala akyen ma ma la en-miti ba gi soo gi soo engla lo a agbaha ba nunmu nga gi soo engla mi lo angbaha ba nunmu nga gi soo nga gi ba me ba odne me gbu odne me ba ka <hesitation> ma migi me gbu odne lo, me odne lo mee be hwan aa aka ashe me aba odne mbo me sko machine lu aa gre me tsa aa ozhen ba aaa zgi other aba me sko aa odne mi nga gi ba nga gi ba nga me soo nga me lu ma lu tu ba la tkahe gu <hesitation> gi gbu odne lo gre o kpo ami wu eghbo gi ye bglo chuku imi la ba gi zi ozi mii da mumo eghbo gi abu odne lo ba gi nglo ami le klwo nga aa bakpo ela algo fi da giri gi soo algo la ba gi ekpo ba aa kpo ba ri mii lo me lu ma kai me dzu odne mbo bari da nwe ya wa ogbga tsi kaka mo akimezba han si gre eme gbu hwo nga me gre ye ka <hesitation> me eyi ye gre ya ka gi e ka akpa maa asenal kala ma mayu ba ta ball me gre me kai me mbo eka obolo he me gre dzu nga ka obolo he gi e zu ma gi kple egba gi ka ka mo taomba mi lo ta nga maa asenal ri ma mayu aha ma mayu ari kyen. Me ari kyen ishki lo nga <hesitation> obolo ba ondami lo okhwo nga gi dzu le se gi e lu ami lo ame wo <hesitation> arewhi la bu me ele ele khwo ukum ma asenal nyi me asnal fans nyi so me le khwo ukun mo nga gi dzu ma gi lule kla lo onda mi lo me kpo ovge sosai mi lo ba mo asenal ari nga me soo nga ba me sukun me ba odne kye ambo suikun dzu kala moki mezbo gi wo amajalisa gi dzu ma la toh oka le toh oka le toh oka le toh oka le toh oka le toh oka oka gi e ta lo shi toh oka ka ba isin envye, toh oka ka ba aven akun la mo siise di le dema si sosai kama gi mo eggon amma bai ende gi ye kpo mbo lekpo ahogbren kpo gu si ha lo la akgohaha mo si udu aren akun mosi daa malama ma wo nyun lo oko aba ulu niyun aba akun aba dzu enasarawa eggon ami gile ekhoaa mbo ta ahogbre gu gi ba ha lo abgohaha kami lo gi soo ma nga si luy la toh olowo ekahe gu <hesitation> teme la ba la wo ma shine gi etoh oka mi lo nga me soo me lu kala ma la ba ma kpo utmu kala me ba me lu ma me wo andakhpo maanwyen eggon me lu kala ma gi soo nga le si "ee" yii yekpo aren akun la ba mo si hahe helo gi ba kpo aa eshko nga aren akun nga mo la ba mo kpo kala me lo ma bmi nga zga onmo ba gi e ka nga gi yee kpa ka aren mi lo nga gi kpo aa esko me dzu izu are la ba aa wo apalce mi lo me lu kala aame be chukuda yi kpo aren kuunesko aren akun mo sidi haha doctor james angazu nga gi le gi ye po aa eshko nga mo si onmu asi daa ba gi be kpo aa eshko ka mi lo omba gi soo ma nga me Me ba me gbu odne ayan da me la kai me ki lo abgo zga kahe mbo me yi mbo, me yi kala mbo utmu kala sha mboo akwai mala ba me ba mo mbo la wo mo andakhpopo wato me stage holder me la me bi zi kala mo mbo duka eka ma, mo stake holder aba bmi bambo azi kala nga ba gi iyi nga gi zga onmo nga gi zga onmo nga ba gre ami lo gi gre aren akun lo ana kple egba kala sosai kaba ran ogre afa aga wu gi gi lu mele gi ba kpo aa eshko e laa emgbakyin la ba aa hwen nga naa ku ma lalo wo dzudzi afa wugi fa ayan wu gi eka ba gi ewo la gi mo ngi gi wo moarewhi le gi see okren ishribgagi wo moare le gi dzu tso ste gi wo moarewhi le se afa aga wu ndzendze nga gi lu mele adiyi gi vye ao nga soo ami lo nga ba odne onda mi lo gi me sbu odne la kai a me dzu ki eka mbo me nglo am. i nga me sukn bebe ba bleba "ee" gre eshki ma lo ba gi bzu lo ma amajalsa gi ba bzu ame onda lo gi toh oka tog oka toh oka eme lele eh kpo tafiya iyi mo ala mo wo mo eggon mbomto mo lu ka la vu mo ola iyi eggon chuku shi onda mi lo gi mo lu la kai mo klo ba oren ba akun mosi di anyen aren a kun ngi la amma ga ekplo ba gomna akpo gi <hesitation> ekpla gomna kpo akpo dai dai doniin gi wo la ekpla kying ba lagi hama mboo chuku shi ekpla ga kpo aka loran gre aa kpo kami lo nga gi halo la an an ayan kyekyen gi la aga kyekye gi lu me le du ekpo aa mbo ba ogomna akpo kpo daidai ngi nga gi zgi. Nga <hesitation> kama iri maa iri zi uzi maa dzu dzu maa anwyenshe ze mo ta ta zi moze mo la zii ozi la kpo khwo amo mbo mo la zi edgu ama mo la wu eghba du la si damuwa siba nga gi si ebre si di mo wo ma laa mo la wo ma mbo gi si ebrele di gi ame lo ah gi lu ma la o go gre mwo yiya ba nwo klo egba kala ari go ka ko anwyshe mbo go tsa aa mbo ozhen nyi ko nwo yi aa ko nwo yi mbo nwo yiya ba nwo lu da aa <hesitation> ekpo gno kpo he nwo daidai mbo edgu ama go wu hi nwo kpo ka aa wu edgu ams he nga zi ozhen lo wu dzudzi mbo gi lu da mo cewa <hesitation> si ebra da mo ombomba aa mbo nwo tsa edgu moarewhi si bre da mo da wo ekplale la ba le kpokhwo ekpla le la ba le si pyepyan si ba owekpla le nyinyin si ba gi nyin okhro he e kpo dzu moarewhi la ba gi wanda gi bi lidzu ama jalisa hele lu egba sha mboo gi dzu nga gi mbo sisi gi nyin nga gi kpo ekpla la ran gre gi kpo ekplo ran gre moare ba ke gi nga moarewhi ba ga nga mo ba lula kai okhro he awo othro moare ba dzu ma ngi kuma ebe ba gi be le dzu ma helo ba majalisa lelo lawo ashe kten ba aa la kpo algo egbmo ma ashe he lo ma zu aa ma ashe sele ashe he lo la kpo algo egbmo gi bi dzu amajialisa ombaze gi dzudzu embele kpo gi mbo gi gbi lukala aa asi algo da iri ngaaa mba ba la si algo da gi rii ame lo nga gi li dzu oklo mi lo le dzu oklomi lo ombaze gi soo amajalisa gi soo agba okhpo ba chucku gi soo angba ba chuchku gi abu odne nga areaa mbo kama ame mi gbu odne mosi ami ovro zga me me nglo ami ma kpa alyo mo si algo me si ba me dzu ma nga me ri aba me dzu nga ri algo mi khjo mee dzu kala ashe me. Engla bmi anye he ishi molo ka ishi le faru ekpo bmi le kpo ishi kala ishi engla bmilo anye he nga la lu nee ladu nee la lu nee nga me sukun sa ba lu ka ekpla he si kpo ibi eda naa mbo asa go me dzu onda he me sukun sukun lu da <hesitation> ka agi ma gi wo baa ka eme ba le kpo engla he we me wo are la ba me le ka house ma kai bmyeyi si tama eba otmo su nga mo selo sku me molu "maaa" mo si lo di m ala ba utmu amabgo dna anamo nga mosidi mola ba amabgo he nga me le lu e dna ekpla le kpome le lu dna ekpo mele lu eka ekpla he kpo aa sukun aba la lu eka ekplale kpo eka moandakhpo mbo si zgia office mbo sa ba kala mo engla nga baa mo lalu da mo go aa <hesitation> moandakhpo gashi ka ekpla nga ala lulu ma me lu cewa la wo dzudzi oba lo wo eka ngi gu <hesitation> naa mbo asa taka moandakpo amo mo si ataka isi egre ba engla mo si da aa me lu ma aa mo si da nwo kahe nwo fulbidi aa nga le nwoo ma akpa eggon alu mi le anwo fulbidi are la wo egiyi nwo fulbidi ahogbren nyi nwo fulbi da naa ahogbren mbo ba assi nwo a ngyen nga kposhi nga da nwo mbo soo hwen <hesitation> ulbi ba arehwo la sa aba isikun go gi fa ebre di si gi efa ebre di gi khwo nga aa gre ya nmo ubmi ka aka ba gile kpo awohe.